هلا شلونك؟ بس حبيت أجولك إنه إن شاء الله نشوفك باشر الساعة اثنى عشر بالغذاء. رح اكون ناطر، لا تنسى، ترى المكان نفسه اللي دايما نروح له. وهذه أجمل رسالة أبعثها لصديقي.